Mu dan a o behan wo dan wa amu ma ho dan ɓɛ cɛwɛna abe muma ho dan yi ca wɛna tomu ho dan zɛhan to ho dan ma zɛ han han legimura-so oyi be griyazi a yo be han wa tomu ma a we'a wese